Hwaaaaa

Ebithunga ebithe ebye gavumenti wukanasangana ibyabiri sondekania abana abathe yithoka abathali bathathoka erisuba omwa masukuru ababuthi babo isibatha baha e fizi iyabasubyamo nuko nabana abo ibathoka eribya bomughaso omwa kyipindi kyethu. Abana abo ibathoka eriwathikya amaka wabo omwa bipindi byethu.

Ekyikaletha omuthambo lyeribya imune buholho kandi imune musatha ndeke nerihabulhana neryo ikyaletha obuholho nobughanyiri.

Not clear, a lot of noise

Namalhwalha ngaghenda oku mubatsi kandi inahumulikanya emibiri yindi eyangakolha neryo ingahu ingalhama

Esyongyimba ngasyowaya ndeke ngabya inabiryeryasyo neryo inagora syo ingalingasyo ndeke inasitheka okwa muhaniko kutse okwa kyikwembe.

Thwamathendi thunga embulha omu malhambo ethu thukafukirira ebyalya omo maghetse awa kalhwa omo biddiba iwayathehagho ighuthagho omukaa kandu akakaffukirira iwaffukirira

Banyamadini bamabirikolha mubiri munene bakabya obulikiri ibanemukakamirirya abandu neribahabulha indi kwambuli ibambalhabndeke ibambalha eshyongimba esinabaswikiri isisukire emibiri yabo nebitseka byabo besisoni amanyamadini bakabya ibanemukolha omubiri oyo

Ghukabikalhaya ahisi okwa saha eyerigholho kwesi esaha muwithiremu obuthuku iwababwira okwabyenyuma abandu bakera babya bakakolha batya nenyu kumusabya mukakolha mutya

Namakwa embwera ngimba namakwa embwera ngabungira abataka namakwa embwera ngaghenda omwa sara

.......thukabawatikaya tukawatikaya abandu omwamalhambo wethu bakasondya obuwatikya tukabasabira kandi itwabahererya okwa byathuwitiko ebyabangabya ibakayisunza omwa buyingo bwabu

Eshopiki esho sikahika eyosihosi nomobitwe ahathehangahika nemotoka Kandi sholhobire omubeyi

Ghukatsuka eryogha iwanaba oko mubiri waghu kwandeke ghuthe wakesya ah iwasaba oku Nyamuhanga waghu ah nakandi wamabya ghuwithe omwanze wawu iwamubukya eryasa akasakesya kundi nakesya ghukatsuka erisesa engyingo yaghu imuyabya ndeke kundi iwamakesya kuyu iyinatholere

Hwahhhhhh

Ebyalya ebyangawathikya oku malhwere lyerirya esya greens ebyalya ebikahimba omubiri ebikaletha omusasi ngebinyobwa esyadodo esombe ke nebyalya ibinatsumbire ndeke

Omwanzana nomwiwathikania nomwitsemerana ya thukakangiranayamo emitse yethu mibuya okobandi habakaminyira koghuli mibuya emitwalire yagho

Eyiri omwabulighe angumbi iwabya hakuhi nayo iwamubudabuda ndeke neryoo iniathoka nayo erilhwa omwa malighe kundi ghunemukania nayo ghune hakuhi nayo ghunemumusugha hamabya ihali ebyakayithagha manya nibyalya imwamuhabyo neryo ekyo kyikaleka omundu oyuli omu malighe inyahumulikana

Eririsya esyombene eririsya esyande erisekera ebyalha ebiherire erisorokya amaya owesyagonko neribirya aha bisoro bikakesaya

Eribasomesya okwamughaso owe kisomo neri ba encouraging eritendigira omo myatsi eyenjigo yalhuba bathalhi bahika myaka ikumi namunani

Hmm bika bikathwalha bikaleka abana balere ebirengekanio byabu ibyahwera omubinywe bibi ebyabangabya ibikaghenda bakakania ibyaleka ibibirirwa ebyabalha soma, neryo ibyaleka ekisomo kyabu ikya tsanda

No voice

Kikawathikaya erikalha neriminya obuyingo bwaghu ngabwemine buthi neryo iwekalha wunasikire

Omundu anganabya inya karanda emithi nerikolha ebithumbi kutse obuhimbe bwamanyumba neryo inyalhangirika oko mubiri owerikolha owa kayikolesaya eyo ngiyo owa biryigha.

Ngasyoghaya neri inasigholholha neryo ibbwa inasibika neryo sikikalha isinahenirye issi isinendeke ee inasihanika namabya ngathawithe kyikapa

Ritholere ithwabasikya kandi ithwabanza nerithasya ongera eribahererya ebinywa ebyamaha.

Amaghetse awuwene ebiro ebinene omulingo omunene thukathungiragho eritsumbawo ithwabirithehagho okwa syonyusi ithwatsumbagho, nawandi amaghetse thukalekayawo okwa mireko embulha yamawa, nawandi maghetse thukathehagho okwa syo nyusi neryo thwathekamo emibatsi eyikathuhereribabawa.

Erikolera haghuma likaleka imwakolha kyindu kinene kulhaba ekyowangakolire iwuwene Abandu mwamabya banene mukabya imukendikolha omubiri owakalhangirikal

Ebiro ebinene ingathali nganakesya nganywa ekyayi inga soma ebitabu byayi inga naba obusu inga soma mayi bibiliya yayi inga saba Nyamuhanga

Erikolera haghuma likaletha olhwanzo iryaletha no'bughuma iryaletha erisikangania kandi iryakamatya obunywani ngabanya bulhambu kandi iryaletha engulhakulhana

Bakawulhaya ebirimwa byabo ebathunga esyombulho eeeeee bakawulhaya emethungu taboo eshyombene eshongoko esyombunu aaaaaa ebathunga esyombulho banganaghenda ebayibweka okwabaghenzi babo kwihi ebayaghebwaka omwa syobanga neryo kubakathunga bakya esyombulho

Eriyirinda omutsutsa owe maleriya ghutholere iwakesya ahisi syakattimba akali treated ne omubatsi neri kandi iwakakyima obuli igholhogholho emibwa isiyiri yingiramu yikakulhumanga

Wanganakolha emibiri eye byalha ngeri lhuka ebibo,

Kyabirikola omubiri munene erihabulha erilhaba omumasako abuyirire ekyabatholere erikolha ngerithendimbalha esyombali ngerithendimbalha esirabarabirye

No voice

Omuthambu owalimu ghowakale waka wawa waka owakaleka wamakehya esukali neryo no bulhwere buka bukakeha omwa mubiiri kundi esukali nyinene yikathulethera obulhwere neru thwalhwalha esukali

Ebyoghero nebyoloni thutholere ithwabibirya ithwabihisyaa byamabya ibyabiribeha thwanganuthamo emibatsi kwihi thwanganabya thukabyoya omumayetse awali mwesabuni

Abandu bomwamalhambo wethu kutsisibu bakalisaya ebisoro nesyambene nesyangonko bakakolha esuburu ibakolha nobyobulime

Ngabya ngamakwa embwera nanganawatha omuziki ingahotholha neryo embwera iyahwa ingathuthuka ingayowandeke

Eritahya mukali mughuma kyangileta omundu iniatatoka Bindu binene kundi hakanaira obulimukali inialetha obulengekania bwiwe Nakandi wamatahya banene nabo bakanalhwa erihika eryaghenda kityakitya nskyo ikyalenga omwatatoka erikulhakulhana

Atholere erisangasangania abandu haghuma neribabwira ati bayitsungireghe omwa bittebe eribya ibanemubika esyombulho hike hike

Ghukayiminya aha wamathahika omu buyingo bwaghu neryo iwathoka eriyi rinda oku malhwere muthina-muthina , neryo iwabya ighune no buyingo obuwene obuwene obubuya

Abalhwere abakabonde bakayithayisaya erisomesibwa okwa kabonde nerirya omubatsi owasire owabakethamo Taso bangathoka eribyaho nerithasa basomesya indi akabonde nibulhwere buubi nemibere eyibangayirindiramo

Wamowa iwamalhuha, wukogha, iwabiryowa wangenakesya, kwehi iwanywa ekyayi iwunemuhumulikana wangena

Ngehera omwani omuhoko ebihimba ebikusa ebinyobwa eh obutunguru namooli eh

Ebitsindikano ebya bana abalere ebya balengwa bikalhwa abana erigha emitse emibi bikalhwamu abana erilhwa omwa masukuru neryo amasukuru iniathunga abana bake bikaleka enyikalha yo bulhambu iyaghana kundi abandi bakathwamu ibabya bibi

Erikolesya amasimu hwahhh kuku

Ebihimba ebikusa obulho esoya enaheramu no muhogo

No voice

Ghukatsuka eryogha iwa takanizia enyumba yaghu ya ndeke iwa mbalha wabirimbalha iwalya ekyengyakya wabirirya ekyengyakya neryo iwaghenda oko mubiri

Thwanabungira abasyakulhu na bakekulhu eriba kangania olhwanzo neri bawathikya neribaghendera okwa lhusi, eribatsumbira neri basonderya ngesyongwe

Abandu abanene bamalhangira omumbesa owambere embali hanu omwa bulhambo bwethu bakalengekanaya ambu mbwino omumbesa oyo nimuyaya kutse nimumalaya abanene kubakalengekanaya batya bamamulhangira.